राहदानी वा पासपोर्ट एक आधिकारिक सरकारी प्रमाणपत्र हए । जा राहदानी आदमिक नागरिकता और पहिचानको कागज पत्रके प्रमाणित करत हए । जाको प्रमुख प्रयोजन कहेसे अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा करनपेति आदमिक पहिचान और नागरिकताकी प्रमाणित करनो हए । राहदानी बनानको मुख्य उद्देश्य निम्न बमोजिम हएँ: १. अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा: आदमीके एक देशसे दुसरे देशमे यात्रा करन अनुमति देन । २. नागरिकता प्रमाणित करन: राहदानी नागरिकताके प्रमाणित करत हए । ३. कन्सुलर सहायता: विदेशकी यात्रा करनपेति अगर कोइ समस्या आतहए तओ बेहे देशको दूतावाससे कन्सुलर सहायता लेन ताहिँ सहज होतहए । ४. देशकी सुरक्षामे योगदान ।